Pe coxinâ o pescio in mainea saña, preferiscio cheuxe à vapore e fâ attençion a-a cottua. E resche dovieivan vegnî via façilmente. Quande invexe ô faggo a-a grixella, çerco de no mangiâ parti bruxæ comme a pelle. No faggo uso de sarse ò sarsette e faggo con euio e limon.